अगर हमसे केहू पूछे कि हम नाश्ता में का खइले पसंद करब त हम्मे <hesitation> पर्सनली नमकीन पसंद बा। काहे से कि नमकीन और चाय अक्सर हम्मन के नाश्ता करिला और मीठा नाश्ता जादा भारी हो जाला।